Nyamdu organic ganjun on dumɓe iri ha ngesa am dum ɓe iri ha ngesa ammaɓo kanjum iri maajum dumɓe hautai dum ha Laɓ nyamdu inorganic ɓo kanju jei ɓe iri ha gesa amma iri majum dumɓe hauti ha laɓ on ɓedan memi sedda.